Toh cinay day kaŋ goono, i ga baa gumo. Ni di sintina day Zarma ciine goono, Hausa ciine goono, Fulaŋ ciine goono, Yoruba ciine goono, Turanci goono, Ibo-taray, Ibonci goono ni di a kulu day ciinay dayno. Ni di ɲga nooya Buzanci goono, Gurmanci-taray goono, Balla-taray goono, Bagobiri-taray goono, ɲga nooya Mauri-taray goono, ikulu day ciinay dayno kaŋ waŋkul ga waani ɲga ciine yaadin no ciinay goono afo-fo, Fulaŋ ciine goono, ikulu goono China ciine goono, ikulu goono day ni di ikulu ciine yaŋ no kaŋ i go ga te kaŋ ga hayo. Ni di Balle ciine goono, ni ga di Buuzay ga ɲgay ciine te koyne haŋfo ikulu ciine yaŋ no kaŋ i ga te kaŋ ir go ga ma day afo-fo day kaŋ ciinay cinday ir si ba waaney ni di ikulu ciine yaŋ no. Ni ga di barfoyaŋ da ni ma i ciine ni si ba hin ka ni za, yaadin dayno i ga ɲgay ciinay te da i go ga koy day yaadin afo-fo, cindi da ni ma ciine cindo, kala day ma kay ka haŋgan amma ni si bay ba haŋkaŋ no i ga ne. Ir wo day yaadin no ir ga ni ciinay bay da, kaŋ go ga taŋ yaadin i go ga koy day, i si ban mo.